Yë ëch dun najuëb yë t'sey ko'o yë t'sey kuxot'sëp tyam t'sey ob nyamëbob tyaj mobop kap jedun chyok ko'o jedun kuxot'sëp mëd yë kuay ko'o yë kuay kuxot'sëp tyam ob yë nyakyokyë tyam jadun yach tyëp pues kap ob dun chyok ko'o yëdun koxot'sëp yëyëch ëch dun na najueb.